Excavator bumota on wasawa gawa sa ledi nolugirifun gawa sa gavutina ledi nende nga acha lugeriman do lugirotowi nnon kougal maga nende buno anaftirabeni wadabe kougal mahe mahe ko nyebe nyebe ko maho belabi